“दया” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे पहिलि बात कहोक करुणा और सहानुभूतिकि भावना आत हए । दया कहोक दुसरेक दुःख और कठिनाइके बुझ्के बोकि प्रति सहयोगी, सजग और संवेदनशील होन हए । जा केवल भावनात्मक स्तरमे इकल्लो ना हए, व्यवहारिक रुपमे फिर व्यक्त करन सकत हएँ, जैसेकि हम कोइके सहयोग करत हएँ या बिनकि दुःखमे साझेदार बनत हएँ । दया हमर मानवता और आत्मीयताकि प्रतिक हए । जा हमके दुसरेसँग कनेक्ट करन और उनकि दर्दमे सहभागी होन मद्दत करत हए । जा एक ऐसो गुण हए जो समाजमे साकारात्मक और सहयोगी बनात हए । दया न केवल भितरको संसारके शान्त और सहज बनात हए, वल्कि जा हमर बाह्य संसारमे फिर सन्देश पुगात हए कि हम एक दुसरेसँग सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करन चाहत हएँ ।